Un centíficu apassionau dela astrobiología, avía passau tolos sus añus estudiandu la possibilidá de vida estaterrestri. Un día, mentris qu'analizava una señal mu froxina que venía del espaciu prohundu, descubrió un patrón matemáticu que paecía sel una horma de comunicancia. Susprendíu, decedió d'esculcal i avió un aparatu que poía entrepetal la señal en horma de lenguagi comprendibli. Al ratu, recebió una contestación i velaí estava chalrandu con un sel estaterrestri que venía dun praneta mentau Raticulín, que trayía enteracionis i conocencias que muarun el cussu dela estoria dela umanidá.